إذا حرجت الأكل في المجلاه جرب تحط فيها شوية ماء مع خل، أو بيكربونات الصودا، و حطها علي النار شوي، خليها تغلي لمدة خمس دجايج، بعدين إتركها تبرد، و لما تبرد إستخدم إسفنجة، أو فرشاة، و بتشوف كيف الأكل المحروج ينزل مثل السحر من على المجلاة.